Saromako sachet be, dia ilay hevoka inona moa izany rehefa mihevoka ao izy dia mamoaka ohatran'ny entona izay dia ilay entona iny mivadika rano dia iny ihany no hivelomany ao dia ohatr'izay ohatr'izay hatrany hatrany